ஒலி சில மீன்கள் ஒலிகளை உருவாக்கி தொடர்பு கொள்ளும். இது தங்கள் உடலின் பகுதி, மூக்குத்தொடி அல்லது தசைகள் மூலம் செய்யப்படுகிறது. செயல் அல்லது அசைவுகள் மீன்கள் குதிப்பு, அசைவுகள் அல்லது உடல் நிலையை மாற்றுவதன் மூலம் தகவலை பரிமாறும். நிற மாற்றங்கள் சில மீன்கள் ஆபத்து அல்லது சங்கடத்திற்கு எதிராக தங்கள் உடல் நிறத்தை மாற்றுகின்றன. ரசாயன தொடர்பு நீரில் செரிமானநீர் அல்லது ஹார்மோன்களை விடுவதன் மூலம் தகவலை பரிமாறுகின்றன.